<hesitation> ìcrɛ́ɛ́blí màa ɔmi fínɛ ɔmi níɖɛ, kíni búni zénikoko ni hle iɖa, enihlé ilɔ̀ be ni koko ílɔ̀ kíni bàa kpalí nì ìyòvo ìlɛ ni ràzúàr ɛnɛ àámi ù nyo ululuulu. ràzúár bìk nyòo kása yìile àni màaɖu màa bàáa bu iɖutu, à nàá zi tùu màa wuɖù kása à màá yiwù. Ɔtí nyòoà áɖì ɔ̀lɔ̃nyòoà áɖì bu ɖuɖu bu bàni ɔkle be ni hle iɖa nì <hesitation> afa lèe èze búá nì kayi òó mo kile ùɖùtɔ̀ lɔ ɔwɔ nyeréwu ké yì hle à nàá yi koò <hesitation> elí ɛɖí benì ni bàni ɔmi íà be ni po ìyè ká lɔ̀ku ká, kiɖi ìmo màa na bàni ùŋò ílɔ lèe adí le mi búá màa wu benì hleà à nà wú ùwà níɖe miìgbè banŋu ìcrɛ́ɛ lɔ bàáa kpàtà nì ùwàbɔ̀sì úɛnɛ́ àáni màá banìi ɛnɛ́ àá mi wúsì wúsí àámi kaɖi à gagba nì bàni kɔ úyò ɖùgbo, ù ŋla kɔ tú posro.